Mālama ʻia ka lā kūʻokoʻa ʻo ʻAmelika hui pū ʻia ma ka lā ʻehā ʻo Iulai i kēlā me kēia makahiki. He lā nui koʻikoʻi kēia i kō i kō ʻAmelika no ka mea ua hoʻokumu ʻia ʻo ʻAmelika ma ka makahiki ʻumikūmāhikukanahikukūmāono.